<hesitation> gobnatim ne ti yai shu-irau ne yuwa maari, pene ne yuwa maari tashsho pira ɓooi ne ti ya shurun gobnatim ti ulanna nen ya shuran kaa pelle shuran lewan po shaari ne maa yuwa ma we minano nen yiwi ka bino te na ti ya shiran longku diyana pene ti. Ya shurauwi ka ya, shirau ti mina goji ti li gunii ka kpar dong, kema ta kpar dong, ta yoro piree shura ya nangi piree a ti shurim maa. Maa piree shura ke ta ra kparanii jujak yee shojilale ken nishshina pene maa piree anau shuranim ke maa ulara ka ɗoklo biro, ke maa ɗokla ken ulejina in ishshoro ke maa lewam ken kpajyun shigi ta ɗuulani, maa kpasha maa ishsha ken wa nishshina ke maa nishsha maa ishshara maa araro yokko bi, ke maa yokka ken nina ke maa niga ke fuwa ya kparai. Ƙoɗɗi maa yuwa yee ƙoɗɗi sha buk ye la na dong shoppina ƙoɗɗi sha ɓukgi ke ta limma peengo yee peen shau Yee peen ule ding ke ta taɓɓani ken limma shigi longku sha buk koɗɗi maa yuwa ke ta sha dong ye maa yuwa ɗoo ti ye terei ka toɓɓa maa yu doom ya ƙaaƙo mam maa ƙaaƙo man ti geen ku sha buk doo maa yuwa, peen maa penna kpang man gee kwi fo ƙoɗɗi la lawiu ye kpira fora shirau, maa fora shirau man wa ya wee ya for shau ke maa tobba kaa pelle shau man wa fori ke ma fora ken fori kpang man shur tau folon folon man fori man wejina palau tat palau tal longku in ya kpang bi maa shakla ye kpira shwe meena tai man me man wa ya an palau shiraui, ma maa uiwa an palau shirau man wejina shwe maa mena tai man wa ya an tat shirauwi, pene ta wilani ƙoɗɗi ye uleshina kpirn, uleshimai maa kpiraa ye foora kere ƙoɗɗi jwatta maa shana man ya jwatta tai shwei maa gbe ma ta iya shaami ka fo damli man shiwin. Shwei maa gben ma ta shaani man shuri pene goji ti ya jwattai koɗɗine ye ɗimin ti dangi ka pelle tere an kpumu gee ɗok ye tere an kpumu gee palau. Ƙoɗɗii doo yuwe maj maj uleshina yika niyani, kaa pelle ku darang yi ka sharu ƙiraro ma maa sha man shutta shawi man keyyo shwei ka me ti keyyinai sheuen gbirnai ko me ti shut tai ding longku a lewo ulejo peon shwe ti ta dong jum. Ƙoɗɗin tere ti sha dongi ka wen an kpang goji a ti shaana ka gwangum ti shaanai ka ƙaa ƙoɗɗi darang, yuwaro ɗeen ti sharai ka doo longku tanno ta fok ƙoɗɗii ta fok ti tannore ma ta shaani ka doo kan ƙaa longku shurani, man maa shaa man ya wee ti twei ya jwatta man maa yuwa jwatta man meni ma mima man min tain neshshina longku ka ulee goji ti twei ya dinga buk, ɗinga buk maa amma in limma shik we shinai shawin we in nina kpang, shau maa niya kpang, man ula goru niyaa a ka ye ɓa ulendei ye ti kashshirim shai kan duɓɓurukkim. Goji maa shaa ta weya ni shawi niyaa yuwa gakal ƙoɗɗi shawi niyaa man shaana man wa temru ku kira kashsho shawi ati kashshuru ulanim sai yuwa peewe kashsho shau, maa yuwa peewu kashsho shawi man shaana man wa ke shau ka me ti ke. In ulejina ina ya shaklo parilau ti bukgi, ka me ti je in ashshirim kan darangi peno kpangi shire, lpangi ye mata keyani man ulejirin ti bukgi in leni lau maa lena man meyai kashshani maa shaa men shuiji ti kashshina, men shareb kama men shiba ti yippuru shawu ti warin ke jer. Ta liyan guni ma ta li jeri ulooro jujak shai me kpattirim me joori in mariti ku shayi maa mara ti ku shayi ye joori ye kere po li shawi ma maa ti kashsho shawi, men shiba, men shereb ti yippuru ti ularin ku jeri to gali maa galaa ye jorno tere kenga man gina, manti ya kaa te manti ya kaate ule milani ma maa ulida ye ma itla kashsho shawi ding man meru ma mina. Ƙoɗɗi shau muulara ta shayi ti jeri maa mwara ta shayi man me ye ma amna mina man limma ta kango man maa limma ta kang man limma tam. Ti limma tami ka ya? Ma ta keyyuru biro man shebbina man gashshuro ɓandi man ɓarnan man gashshuru ule shuwa kwi man ukkan ti kwi man maa limma tam kpang man ula gashshuru jujak man ukkan ti kwi yee shwee. Man laɗɗina man liin ti kwi man me dong ma maa moya dongi man ula yippo shawi, man yippina ma maa yippa ding man marim ti ku jeri koɗɗi ye ma fuwa shereb in shaan yiu dadduru shawi, ma ti shadduru to amrim ti shaddiri ti ammin man ti marim tu ku tami, ma maa maram ti ku tami ule ular ƙoɗɗi ye shau fuuna ti dong pit shuran dong yuwa maj man meeru mima. Ma maa meena mina digii ulen? Digii temmo ta kang, maa temma ye maa ka kayuk ti tai man yuyyan vuro man limma ta kangi man maa limma maa yuwa kpang man li ku kira ukko shawi. Maa mila ukko shawi shwiji kama shereb, shuijim kama shiba ta ular ku tami mandok ti ku tami mandok ti for kangi. Maa ti shoppirma man ti ularin mo ti fo kangi ti yiwi ti shippo tu ukkan ta kangi, maa ukkan ta kangi maa yuwa gbe, in sha ta kangi in lamma shigi maa limma shigi in meeru fo kangi maa meena man shpoi manni, man maa shoppan manni in yippina in shippon ti tai maa ti shiwi ta ukkuru jujak ti ukkuru me yaa in limma shigi ule ular koɗɗi ye kangi kangi ta kemen kangi maa kenga in shaana in limma shigi maa limma in lummo foki maa lumma foki. Man shaaru man maro shik jujakki ma maa mara shik jujakki man peri kangi sharai yippan shau tiyaa, maa fuwaro, fuwa maa fum man telo manni kangi, man maa teela manni kangi man ya kaa tere man ti ya kaa te ule ular ƙoɗɗi ye ma ta fun shawi ding ti ku tami ma maa fuwa shawi ding ti ku tami ma fuwe ukko shau man meeru, ma maa mena mina in li ku kira ule ulara au fo kangi maa aka fo kangi yiu jooru. Goji figi a ti dushsho shauju ding ti ta lurum ta ulejen ta kangi maa ular dongum, do ular fo dushshan maa ya kaam, do ular fo dushshoru. Paamu yen gba ta mimai terei mo an ular for dushshai ma digi ding mai shiba mina maa ulara maa joona shawi in ularim po dushsho, maa dushshina na ma digi minai shiba minai in ɓuaroma gbarei kama me an gengo are in ularim mina in yuun shuran yiu yana kaa te, ti ya kaa te tenei kutto mina goji man yiu yani we ular ƙoɗɗi ye viyo ta meerim pelle ƙoɗɗi sha buk maa yuwa, man sha buk te ye ti ya ka ya shirau ti mina goji te ule kuma ne ti ya ka we diyana manni ule ye ne ti yai ulen ne ti yai shuran ta mima ulorim. A longku ye ti angonom, pene ne ti yai longkuu nee nen shawin me ti minano. Longku kaa te diya bak ne fuwa mari ne shakla do ule ne ti yam, ne ti yai ka tei longkuunee. Yo jiya ulee ne yuunai shekno kan longkuunee nen shawin me ti mimano te ule ne pena ti ku ulee ne ti ya ka diyanoi ne ti lii we ta gun, ulo ule ta gun wen ye ne ti lii, ne ti li fee, nen li ulii longku ulen, longku shiwa shikno ne kan paamun ne ta deeno ulanim longku ne ta gee ku gobnatin shanno nen ti ya shuranum a kaa tem. Ne lil fee nen lii we ta gun longku shiwa shikno ne maa ti ya kaa te maa ti kpiri nen ti pilin ka peddi nen ti pilin ulee min po shaani, nen ti pilin ka peɗɗi nen ti shiwa shigi nen ti pidlin manni te ule ne ti ya, ta shaklo te, kan liyan guni nen ti ular ta mina ulorini nen ti men maa we ne uleena la weu nen ularim dong maa ule ne uleen nen pilin ulee miin ta shaani. Nen ti ya kaa to, tee ne ti yun diyana. Ne ti geng yamma mo yamma ularu ka shuran ye ne ta yani longkuunee nen ule nen shiwan shikno, ne ta yiu yani kaa te, nen ti geen ku ta pirii, nen ti geen ku viyoi longkuunee nen ule nen kpiri kan ne kan shibana kan me ti ta gunno.